Dʊlən məndi fou a lɔ mən təl gəlalantal məndi fou a lɔ mən təl fou a Yelwa mə na aji mə na kanɔ yo nəngɔ ba nyiyami a jə gɨ woi, nəngɔ mə yɔ mə ləga mə you bwelei. Mə you bwei nəngɔ bwe a siyami. Nəngɔ mə yəla mə be təgɔ fou a daagɔ mən dɔum gəlalantali nəngɔ mə maa gəlalantalo mə laa kanɔ yoi nəngɔ <hesitation> maa gəlalantalo mə maa kanɔ yoi ja yəla ja jəgɨ nəngɔ yɔ mə you <hesitation> betɨ betɨ yoi, nəngɔ betɨni yo nəngɔ ja yɔlai. La mə yəlabɔ n be wo gəlalantalo gəm. Mə təl dʊlən məndi a Bagalang, nyiyami nan dʊmi tɛtɛmi nən dʊmi. Mə nyuwa ləma yɨm mən le a Bagalang to nəngɔ laa bə daa bə gunle bə daa bə gunle nəngɔ ba nyiyami be siyai, nəngɔ nɛnɛmi a siyai joulo nenemi a siyai, a siya a fʊl naləb jeligɔ win. A siya a fʊlnaləb jeli wini, bwaala kʊb jeli yo gənɔ nəngɔ ketəlam tɛtɛmi ja gəla ja be maatəm gaano a lɔ, ja gəla ja be maatəm gaano a lɔi. Nəngɔ tɛtɛmi kiyo jimle jʊwa bwɨ jəbɔ gəi wo nya na akwai kaa kilami ni ja bəla gən nəngəni nəni nəngɔ kəlamigɔ a siyam təgəni nəngɔ la bəlam nən nəməi. A siyai <hesitation> n joul betəmo ketəlam tɛtɛmi ni ja gəla ja be, betɔlɔ tugami Toroi ja gəla ja be lɔ maatəm gaani, nəngɔ tɛtɛmi a kiyo jim jʊ a bwɨ jəbɔ gəi, nəngɔ gə to jə susu nən mə a daagɔ jə yɨm woi, nəngɔ ja dɨ maatəm gaano nəngɔ ba ja ya kang ja dai fou a lɔi nəngɔ ja su nən mə a odubɔi. Ja su nən mə a odubɔi mə yoi n nyuwa ləma yɨmo jəbɔ ji mi kaa komən wo. Yɔtəmo ja yɔi ja bəlaibɔ mə yɨm nyo nəngɔ ja dai nəngɔ ja dagɨ a gəlalantali. Ja dai ja dagɨ a gəlalantali, ja dəgɨ a kanɔ naal, ja dəgɨ a kano naali nəngɔ mə ja kəga nən maatəm gəlalantali. Mə təl gəlalantali n maa jountino a gəlala so n twabəm kangə jə maam gəlalatalile. nɛnɛmi Vasty a ten takarda gɔ a nɨ nəngɔ mə ta mʊlaligi nan mʊla nan mʊla dweyeninɨ na namfəngɨ n yəla gul takarda gɔ yəlan shulshuli. Nan yəla langən bwagəno shulshuli n mʊlawo n mʊla na nɛnɛmi be dəngi a ta tʊmən məndiyo to jʊgɔ tɔmile nyɨ gɔ yai a gɔla. Na tʊmi n ji na namfəngɨyo nan yɔ tag mʊlaligɨ yɔ yan ta gul langən bwangəno n yəlan shulshuli mʊlawo, nan be tagɨ ba tʊmi tag. Nə maakale nyo nən maakale nyo, nəngɔ mə be ba mə nya ka gəlalanteli. Ba mə nya kaa gəlalantalni nəngɔ a yɔ nən məi. Mə nya a gəlalantalni a Raga, gəlalantali mə nya a Ragai nɛnɛmi a tenani wʊni betɔ makaranta swɨle betɔ gəlalantalo swɨle ja maa <hesitation> ja maajimi, a maami gwam ya təg təgɔ. A tena mi langən bwangəntino wʊnɨ mə yɔ ya mə maam mʊlalitinole nəngəni. A nɨ jʊnɨ a bʊmgɔ ko gə maamile a mami gwam ya təg təgɔ. Yɨm məndi məyɨ a oduboi kanga ba ja ya kang ja dai fou lɔ mə yɨ a oduboi mə nyuwabo kaa gaalanwo a kangjin da mə maa bwɨlangkeli sə ja tʊmi. Nʊnɨ mou maa bwɨlangkel a tʊməni a nʊngən gɔla a kalənbo kaləni. N nyuwa ləma yɨm səbo kila tɛtɛmini. Ja nʊngɨ gɔlantin wʊnɨ a bʊmi ja maa mi gəlalantalo. Maa mi gəlalantalo ba mə la kanɔ taal wʊnɨ nə dɨləmle a Ragai, nəngo nən dɨ gəlanlantalo nəngo ja dai nəngo ja malɨ a gəlalantal wʊni a W. T. C Azare nəngo mə yɔi yɔtəm məndi nɛnɛmi Vasty a tena mi jʊnɨ a bʊm bwe makaranta bwe gəlalantal jə nəgənne a maami kajəlgɔ gwam a ya təgmi təgo. Nəngo yɔ nə mə a gəlalantalni na kəga məndɨ mən su a Azare. A bʊm nyo n tɨka kɨlamo, a bʊm nyo n tɨka nʊni gə na mɔi. Vasty a tɨkai betɔlɔ Toroi ja tɨkai, tugami Toro dulgən a tɨka. Yɨmo mən yɨ a Oduboi n nyuwa ləma yɨmo mən nəngno fatəm kebo nən gaan. Mə nəngno fatəm wʊnɨ nə maaka nə kiyo ka kel na lɔ betən nənole. Na nə jeli ya nə tuwa mwe nəno nə tuwa mwemo ja bəl nəm bəli kum yɔligo. Na nə yəla futugɔ nən bei ja bəl nəm bəli kum yɔligo. Nən taal nən dalto betɔ nɔɔtənɔ a mʊgɔ lɔgɨ, ja bəl nəm kum yɔligɨ. Mʊ maa kumə taal. Kaa kilamɔ ba ma kumɔ taal, kaa kilamɔ ba maa kumɔ taal har a kela a yəla kela a ba lantəgo <noise> nan maayolini kumo taali kilamo a you nan maa kumɔ taal kilamo you sə a kela ba lan. Na kela ba lanni to nə mou mou kula təməle, mwe mʊno ja təga bəm təgai sʊlano, nə mou mʊ kula təməlei, nəmou mʊ maa yɔlilei, na doutəm nu jami nəmou mʊ yɔle nən a kan kuwatəm neli sə ya ja kuwa jem nelo nəngəni. Na kuwa neli dou n be, beba gwi salatəm kanjəlo, nan sala kanjəli n gwi maatəm yɔligo kulam təmə gwi maatəm yoligo. A bɨləngkel ja melami jəl dangən a wʊnɨ miso mə twable jʊnɨ ja melami a mʊgo lɔgɔgəmi ja yai a gola ja maa mi jʊnɨ wʊnɨ miso mə twab jile a mʊgo yɨm məndi gəmi. Ja maa mi melali ni a bʊmi. Na n maa yɔli məndi dweyeni mi nə nʊnɨ suwailegɔ n tɨ n maa yɔli suwagɔ gə bəng mi yʊlam gə mə nyɨmbo maatəm jəli. Melalinɨ na ba woi? Melali jin. Bukang a tena disak jʊnɨ ja maa mi. Fatəlam məndiyo ja maa mibo sogan, jə kole <hesitation> kole mana mimə kebo bwenlɔgi. Mə bwenlɔgi. Na be wo mʊgɔ lɔgɨ miso mou nyɨmle mou mə kebɔ bwenlɔgɨ. sai dai jʊ a bwɨ mou koi nən kəga, na n koi nən kəgai, kəga məndi a məndi ja maa mi kwatɨ, mʊgɔ lɔngɔ betəlɔji ja maa jimbo kwatɨ. to jʊ mou koile nəngən n nyɨm mə kebɔ bwen lɔgɨ <hesitation> na kebɔ nyɨ mʊgo jʊ jə maale wo a lɔgɨ miso mou mə kebɔ bwenlɔgɨ. Ja maa ja maa mibɔ kaa jʊnɨ wo wʊni mə kole mana məndi nyɨ jə nʊng mə kebɔ bwalaji jə bəi nə kang jini ba. Jʊ jə maa mile wo lɔgo gəmi jə maani dəng dəng jəbɔ betɔlɔjiyo, na jə ten dwangɨ, jə ten mi ten, na jə suljim <hesitation> dwang dʊtəmi jə sʊlmi sʊltəmi, na jə tenjim langən bwangəni jə ten mi ten. Jʊnɨ jə ni betɔlɔgilei jʊ jə nilei <hesitation> ja maa mibɔ kaa komən wo n kowo məndi mə bwe kwelɨ a kang jin mimə nə nəl wo <hesitation> a logɔ gəm. Ja maa mibo nyo mə kobɔ kaa jəl wʊnɨ a yəlam jə nʊngɨle mə kebo bwelɔgɨ. N nyuwa ləma nyimo wo a daa gəm, gəlalantalo n maa kwamigən, fatəlam məndiyo nən yɔm nəbo ji nə maa nə kiyoka keli nəno le na lɔ betɨ n nyuwa ləma yɨmo wo a daago kebo nən yɔm nəbo ji nə maa nə kiyoka keli nəno le na lɔ betɨ n nyuwa ləma yɨmo wo a daagɔ kebo nən <hesitation> baja gun tuga nən ja bwagən a. Mʊgɔ daagɔ gəm ja bwagən dʊn, nən nyuwa ləma <hesitation> nʊnɨ bele wo mʊgɔ gəmi gə ta dun məndi, məndi dun naja jou janga jəl a məgəm ja twami n su <hesitation> twamagɔ a lɔgɔ gən n nəmə, mi nən kaa bwe nʊnɨ jə joule woi nən nəmə. Nəbo a nyɨm akan cewa mə ni nyɨɨ mə bwe kwelɨ ka? Mə kebɔ bwe kwelɨ ka? Miso jə nyɨmle. Ja swɨɨ wo a lɔgo gəm kebo dəm, ja swɨɨ dangən mi kaa gaba kel wo. Nəngɔ jʊ mən ko mən suwale a mʊgɔ yɨm məndi gəm ya mə yɨ a oduboi, jəbo a wʊni mən yɨfa Bagalang nəbo tɛtɛmi. Mən yɨ a oduboi n nyuwa ləma yɨma sosai nyuwa ləma yɨma dangən nəbə kɨla tɛtɛmi ni jə joulegɔ Vasty nyuwa ləma gənɔ kebɔ dəm. Bɨləngkel n bu Kwaamagɔ gəm kang a bəlaibɔ n nyuwa galan a youlini. Betɔ kwelənɔ a gəlala nyo a wʊnɨ na netəlam jinɔ a bʊlai, kebɔ be galan jə nyuwalei, amma məndi kuma mən nyuwabɔ kaa galan wo a kaa daa wo, nan dəg kaya na mə sulei maa.